मए जीन्स लगान चाहत हओं । जीन्समे पुरो टांग छुपजात हएँ, कम्फर्टेबल भि होत हए, और जीन्समे आदमी हिरो हानी लगत हएँ । तभि मोके जिन्स लगान पसन्द हए ।